Tanla goneja este sekenata nata toyoya xtilizie ekseknaꞌ arkwayatu gatxske gakan to yu yag xtili, talabobun zakaijabe chang guew che- che gonzakaꞌ tronisguew echeguelan laniu yag xtil kuche rianin kull inkechermosraken kon lawbaygar kaꞌa gakan gake este gudian kon wbaayijati sekna to- to yobzakꞌ pake toyo material cheteni negdon washikolor gudian, chej ksia to roy, kon roy kuguidian chese kaꞌksak pintur sek sekenalo, sekernoto shirawbot, chi proceso kechanal chitini gudiankə arroykekaꞌa <hesitation> kaꞌyichki shalo- lo yo tapartadinlo yis pizchhuo, pisni, bana ayochegꞌ guedian roykeniꞌi nii kapcholan to bangdad chitini guidia- gudia tishuu tushuuyarakə.